لو رجعت خمسين سنة لورا هكون في حوالي السبعينات فأنا بحب جدا لبس السبعينات فأول حاجه هعملها ان انا هروح اشتري طقم سبعيناتي واقعد امشي بيه في الشارع وابقي مبسوطه هقعد اتمشي كتي اوي في الشارع عشان هتكون الدنيا لسه مش زحمه زي دلوقتي فهتبسط شويه بالأجواء وهروح اي كافتيريا او اي كشك هناك واشوفه <hesitation> الحاجاو اللي كانت بتتباع في الأكشاك كانت بتتباع بقي ازاي والريال والساغ والحاجات دي وكمان ممكن تبقي فرصة سعيده اوي كمان لو حضرت فرح والدي ووالدتي